yòo, ámìmumu ènù, ùka ámìmumu ènù, ì ɖì ùŋò màaké sòwa àɖò ɔmi nino nì ɔmi níɖe ɛɖí bù màmì ɔmi nyo ènì lɔ lèe ekpelibìà kɔ búni ká bu fía ikle ɔmi kɔ ekpeli, ɔmi ɖàa kɔ ekpeli <hesitation> bégù máaké à màa nɔ ɔnɔ bú náá nù jàà ì trɛ́ɛ̀ kɔ ùŋò lɔ úni nù tè yá ì kɔ ekpelià ɖálɔ̀ɔ kayi ùŋle nɔ̀ɔ ɔnɔ le ɔmi nɔà nì ni ú ná nɛ̀ɛ̀ úni nù, ì kɔ ekpelià ɖálɔ̀ɔ tè yá ekpeli lɔ ɔmi ká nèkpeli lɔ ɖèé fe ùɲonì wèe ku ani ígbɔké ɔmi ɖàa trɛ́ɛ ɛnɛ́ lɔ síã àámi ɛnɛ́ɛ̀ yá ɔmi ká ɖàakɔ ekpeli kɔ bégù màa bàáa wa, màa bà zi awa ènì èle yìílé bìà bàáa fía áà yáá ówónì bùɖiɖe, òwònì bùtɔgbe ɛɖí bù kɔkɔ sú ilɛ àámi bì awɔ, yáá ekpeli ɛɖí ɔmi ká ɖàa kɔ bégù, ɖòɖò óɖò, ɖòɖò bògò, ɖɛ́ɛ́ ɖòɖò ènì ká ígbɔ ni bù tuà fé sìí kaka ìfoflobí lɔ èsèse ètè yá ùŋonì wèe ká nàáa za mù ni áà màámi ɛɖi bàni bàni màámi, màámi ɛɖi bàni màámi, màámi ɛɖi bàni màámi yá ɔmi ká nèkpeli màa ɔmi ɖàa kɔ óɖòblɛ̀ɛ ènì ɖálɔ̀ɔ.